Lu mociu avi li frinzi capaci d'annittari e puliziari tutti li maruna di lu pavimentu. Ci ni sunnu di tanti marchi ma ormai tutti sunnu boni e si ponno usari. Me matri è specialista di la pulizia e di sti articuli ni usa a tinchitè